गुलाबी रंग देखदा म कोमलता और प्रेम क भावना जागदा। यो रंग बचपन और मासूमियत क प्रतीक च। यो रंग म दोस्ती और खुशी क झलक देखनु मिलदा।